یو شپه یو شاعر یو جادويي قلم وموند. هر څه چې یې ولیکل، ژوندی کېدل. هغه د مینې، سولې او ښکلا شعرونه ولیکل، او ښار بدل سو: خلک مهربانه سول، طبیعت ښایسته سو. خو کله چې شاعر د غم یا وېرې یوه کرښه ولیکله، تورې سیورې راښکاره سوې. اوس باید شاعر پرېکړه وکړي: دا قلم وساتي، که یې بېرته له منځه یوسي؟